<hesitation> اللون البرتقالي عندي <hesitation> مربوط بالحيوية والطاقة <hesitation> يحضر ال- اللون هادا في أتناء غروب الشمس، وهو لون ديما يعكس الفرح والنشاط في أي شيء.